Oni brother na ogenor me ogbo okhonuriri otoo matirere oguenu ni nudamari omatire stor nere me okhare because emezkhora matire owokhakora nabimari remanegina wa ikaremanare ikhare ikhare kharese roi dato kpa neyagevare eroto ekhagewore irageremanarare ekhakegeva reroghode irageremanarare that's eneyodator ekoni nabo niye neyodato ekhoni nabo yormo ne yodato nabi enukheri ri wowa nabihukhegadekor qui cagei, ukaheriri ra wenurema na rire ukhe runabade emeze khi evarere ukherema nare ote ukabade evereme ikpami reregboneat as he urakhe rema mame emachelare ero ghode okhagedabade amie ura duema kaka ekhei gbabui neati your wo as he ema rura du nira erakhe uradema oderurigusi rari yor ekhe reyour wor weh emudama morkpo nughiono era regowo abure rokhuo abuchinor meigbe umere rarimeh emoni emoni egbe ra as aniyanaromo ma oyawewe okharan ode era but ekhakherawe erana kherere erekhuwe remanara nabi ekho niri eyara ikada runa due emamoi obo ikhakhe bade ekha khedanor guere ekhenoikpa bor ekhenoi farce rarikheme ekhere ekhemioni atasa ragi ema obome.